He chuyujan vixhuo ya'á jan ya'á kuiján, ha o ya'á soltero jan tukue kuechijan tuchijan tukue lima limón jan tukue chinajan, onre kono ndikenotujan ummm ndo ndokuijan este cubeta kuijan, tambo kuijan, boti kujan cha kuijan he taka yukujan taka yuku ñeján ñaka iho ña'a nduku ñande ku kuijan ho ndo este yetu kuijan, mantili kuijan ya ho iho ña'a tuñeye yiunda kua vee kuijan vee pues ya.